हम्मे खेल खेलले में जादा रुचि <noise> नाहीं बा। एही नाते हम खाली खेलन के देखिला। <noise> हम कइ खेल देखिला जइसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, <noise> खोखो आदी खेल जौन हम्मे देखल में नीक लागेला।